Ireo fanatanjahantena maro araka izay fantatro dia misy ny <hesitation> foot-y, ao koa ny lomano ,misy ny hazakazaka ,misy koa ny totohondry ,ao koa ny rugby, misy koa nefa ny ady, ady.